Kua radar jaeko ovae supe mbae esa kuako mopeti sistema jei supeva jaema kurai omii eh komo que mopeti honda rami kurai öe ivitu rami jaema jukurai ovae supe ipuere vaera iruva ovae oesa